Shawara ba mɨn mara dɔ rayuwa nuwɨn ɨṫ dɨman ampani, tɨji lɔci badɨ dɨnga tsahɨn shawar wari a ghama sal a ghama zahɨya sal, tɔ lallai daga tsan naka shawar wari ka har mɨn buwɨn mɨn mɨnbɨ naya naka shawar wari ka lallai a mbɨnata mbɨnau, mɨn kuma mika ghamuwṫn mɨn zuwɨn de naka nikyakya kima hamba zai jika mɨn buwɨn cɔnakṫn mɨndata dɨka ya <noise> tɔ dɔ <hesitation> shawar wari lallai bami dɨ kɔya dadɨ jika na har lɔkaci badɨ tsam naka nikin kani, mɨn kuma yarda ɨna tii mɨn ɗɨna ampani ɨnati mɨn naya kuma mɨndata dikaya daɗɨ cɔnakṫn damacɨn daga tsan naka shawari ka, du- ndu fa zuwa hamba fadata dɨmaka nai. fa kuya nakɨn kɨn tiji darhɨ ba dabi baifa dukuna ghɨnsɨ tɔ hamba zai jika mɨn zuwa naka darhɨ kai mɨn suwɨn lallai tiji de shawari ba minn marusɨ ɗe rayuwa nuwɨn mɨn dɨkaya daɗɨ, kuma dege mɨne zuwɨn cɔnakṫn mṫn naya lallai canji jeyi at aba mṫndata dɨmau ɗe lɔkaci naka lɔkaci ba midata cɨbɨ lallai ka dɨnga du a ɗɨma lɔkacṫ ba war ka hankalifu mɔyu, ashe mi dɨmau midimau mi naya ndyan fiya pa fa zuwa nde yi ka fangi cu. Dalili jika daga tsan shawariya ghama wanka, mɨn kuma yarda ɨna wanka, mɨn kuma naya lallai hamba di blanka, ji gaskewatɨ mɨn zuwa nakakai, mɨn buwɨn piya de nakɨn shawari badɨ tsan du mɨn- mɨn zasal kuma mɨn data za cɔnaki sama ɨna washashan ndabɨ haka sabɔda wanka mɨmma mɨna tsagan dan. uwa nuwɨn shawa sabɔda ta- zu nakakai dɨ busɨ mi dɨma nakɨkɨn sabɔda tiji ba mbanna, dɔmacɨn kɔtangan shɨn ji cɔnakṫn fada nji ka ghara zai ka figa lya zuwai fa bafu fabi kuya sabɔya ma fadabi dɨ kaya daɗiza amma ka dɨnga du fiya ta maka ndɨ de gurambe shɨn tɔ kullum fiyata piya nda ta cɨbɨ fa bafu vɨnahu haka dan hamba zai jika mida duniyakɨn ka gɨrahu nakɨn darhɨ du tiji ba kamata diyakɨ ka to zu nakakai fa buwafu fabi ɗiya nakɨn badɨ bɨlafu kɨn dank o tangan cɔnakṫn du hɨnta warka dzɨga gangamai kani faka nda dzɨgaka zabai ka a zabɨ tafu ndima baza dai degu, fada dɨma zabɨ mada naja fu da ghɨntsafu ghɨnɨsa a sɨbɨ amman dagata lɔkaci badɨ dzɨga gangan ka to fa dzṫɨa zabɨ dzɨga gangan kato fa dzɨga zabṫ dai dai ɨna gangan ka fiya dɨma sɨbɨ ka da nayafu hardɨ dɨkaya daɗɨ har wiyama tɨmalu dɨmafa sha. a hɨyu, dɨ busɨ dɨbɨ dɨmafa sha. ahi aghama naka hamba fadata dɨma kani amman nda dama fiya ɨn- ghamufu ja kwaya kwajai yauwa dɨ dziga gangamai fan jai.

Du mɨmma kɔ kwa bawu tɔmɨn tansu nda miyuwɨn a nakɨn takɨn nikin ba mɨn mara ghamuwṫn de kɨn kaɔo mɨndɨ keusu dadɨ yaimɨn rasu kɔma yai dɔmacin mɨnta miwan gamir kama dɨma ptsuwin pɨsa jalyu mɨna zuwusɨ ga duniya mɨnta pagam minɔki mina zuwa duniya kɔmɨn zuwa wutlɨma dɨ buwatlɨn data satal a tlɨn amman shawari bat san dumɨn dɨma mɨnkya saltɔ wallahi naka shawari ka mɨmma ta dɨkaya dadɨ wasɨ gabu har cɔnakṫn, hamba zai jika wallahi kɔwena lɔkaci a tambai wangam a ta cɨbɨma mɨn bɨlafu mɨndu mɨnaluma a ngɨna sɨbɨ niwan tlɨnma dɨ zatlɨn gan de nakɨn shawari badi tsam mɨn diya mɨndata dɨmakɨn tlɨmma akamata da a zɨtlɨn midɨmi e- wutai dɔmacin a ndu faka mara hamba mbam ka a kanu tafa dɔna dar uwa nafu wata e- wutai ka dɨnga du wahalla dɨ marafu kama tɔ fiya dɔna geyin wasṫ sabɔda dɨ birafu, amman tɔ fata marsu dadiyai katɔ dɔ eyin dan. uwa nafu, fajin wasɨ na buwana natal dadɨ nakakani, hamba zai jika sabɔda shawari badsam mɨmma mɨndata tsanuwi ta yardasu kadɨ diyu wɨnmi bama ewufai ta yarda ma fegamu tɔ koɔwa dɨ sɨna ɨna yadde dimusa ghɨnsɨ fa zuwusɨ yadde dɨmusa ghɨnsɨ. Ghɨnsɨ ka dɨnga dua sɨn nakɨn kɨn ta busɨ de kukani hatanga dɨngaya ndu meki tɨma zuwau kwapa ndɨ a bata de taka kuka ghɨnsɨ ka dɨma sɨm du tima zusɨ de kuwa ka fiya tsaya shawari nda wutɨ ha naya a ɗisu hamba fa dɨngaya katsɨ katsɨ dɨ dɨma yadde na dabi gɨma ɨna ghɨnsɨ nusɨ kaba kalau, tɔ ndyam ɗi kaka tɨsji hamba dɨkɔya ka dadi tiji hamba zai mɨn bɨlafu shawari badi tsam mɨn dɨmau mɨn bɨlafu gangadi a ghamusɨ hamba mɨn dɨ kaya dɔdṫ bamṫn dikayau ɗe nakɨn shawari badɨ tsana a shaura sɨbɨ ɨna malamai tiwan ina sib amide wute ɨnatlɨn da bilan du tɔfa hamba tlɨn de ka lalle mu kanewa lallai wankaka, hamba dɨ bɨlanka a bilan gaskewatṫ kuwa mɨndata gɔde tlɨn har bahɨ duk bamɨn dɨma nikin tɔ mɨna biratlɨn mɨmma mɨn dɨnga tlɨn, mɨn du- ndu tɔ mɨn ɗɨmatlɨn kale kale tlɨmma ghɨnsɨ ta tsatlɨn hamba mi dɨmau, hamba zai jika mɨn bɨlafu hamba mɨn dɨkaya de shawari naka de rayuwa nuwɨn.